Aia he mau 'ano waiupa'a i hiki ke koho mai 'ai, o ka'u mea punahele a'u 'oia no ka American Cheese, kela ka ma'amau o ka 'ai ana o ko'u 'ohana no ka mea he palupalu 'ia a 'a'ohe mea ho'ono'ono ia a he maika'i ia.